La Grecia è un paisi di lu Mediterraneu, havi tanti isuli e na penisula. Lu clima in Grecia è tipicu mediterraneu, comu la Sicilia. Li stati sunnu sicchi e caudi unni si junci sinu a passari li quaranta gradi. Lu nvernu ‘un è tantu friddu ma ci ponnu essiri simani unni si arriva a quarchi gradu sutta zeru, principalmenti ni li misi di dicembri e jinnaru. La nivi cadi sulu ni lu periodu nvernali e principalmenti ni li muntagni ca superanu li novicentu - milli metri ma ni li annati friddi, la nivi pò arrivari sinu a vicinu lu mari.